من اهم اهم اهم الحاجات في المجتمع و في العالم كله التعليم طبعا له عامل و دور كبير في تطور المجتمع و رقيه و العالم كله عمال يتقدم بسبب التعليم ، العلماء اللي عمالين يكتشفوا حاجات و التقدم الطبي الهائل في البلاد كل دا يرجع طبعا للتعليم.